Naeso nani, ovaluke jio na muntu kaminika sana lakini lakomodere kukwamini kwa sababu rangi siti kwana mini yitu yaani kwolangiro upande wange pa ondo kiemene we mwinyigo valike tahomwena koto mapungufu, kwe kuiamini sana usiendukenunu sana kwa sababu vere va kusuvulu kwanza. We ka we amini lakini mwi akwada viko kwa nini wewe. Ehonoro katete mambo yange keno singo nakereja njoro kereja lakini loteto muhimu sana wa kuyende na mukama wayo na pasaka mweya kwa kuamini kwa sababu osawiye mino wewe ili ufanikishe kila chinho wasaganho, nakuose lokosaka mwiya kwa- kwanuma suripika ndosaka nto.